يا صاحبي لو قدرت نشوف فترة في التاريخ، كنا نتمنى نشوف فترة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يبلغ الاسلام وكيف كانت الهجرة، وكيف كانت حياته مع الصحابة ومع الجميع والمسلمين، وكيف بدأ التبليغ بالدعوة سرا ثم جهر بها ثم هاجر في الهجرة الاولى والهجرة الثانية.